Ianao zany raha ohatry hoe anamboatra môzaika de tokony ho ampifandimbiadimbiasinao zany sary mazava miaraka amin'ny sary maiziky mba ho lasa <hesitation> manome endriky an'le kanto tianao aboaky.